गेहरो रंग नीलू ची यू हमा स्काउट गाइड छिन यू हामार फौजीयू कु भी रंग ची अर यु हमार झण्डा बीच मा चाकरी ची जु नीलू ता वेते हम बचपन बाटिन देखन लगया वे प्रति इति प्यार ची नीला रंगा प्रति की जु हम भारत वावा छिन हमते भोत ही वे प्रति खिचाव ची।